Somoyaaji kecci ɗii ɓuri joorɗi ɗii, kaa so a heɓaayi kecci ɗii joorɗi ɗii du ana gasa. Sabi kecci ɗii kañun ɓuri moddinde maafe. E ley faamu an min kaa de. <hesitation> non woni no paamir mi ɗun. So wanaa ɗun, yogaaɓe jooni kañun e mbiyan somoyaaji joorɗi kañun ɓuri. <hesitation> Jonkaa homo fu <hesitation> faamu mun tan.